Saq ollit nii vaiknõ ja hindäkeskne, aga kaeq nüüd! Kõrraldat siin asjo ja suhtlõt pall'odõ inemiisiga, et maq olõ tõtõstõ uhkõ suq üle.